Tsekia ng'e nch'e gunia xran nch'i xenga me'e ngu ba xran nch'i tji ba xran nch'i thi ngiva nguji ku thi ngiva nguji chujni ya nchi the jngu gunia theyagua na taxin nyega taxin a xin gua nixin theya ba jan rrueba jan thjiba tsangathe ba thi chujni nguji chujni jan nguji kun jan nguji ya nchi <noise> ya nchi xinga mee xranch'i gunia na xranch'i thjeyugua xranch'i rrue yugua jan ya nchi tik'ua ja nch'e nch'e gunia gunia na xranch'i rrue bani chu ta nch'u tatjsi t'ueba jan nch'o nda tsitja ya ñaba na n'en xi nchirueba thinu tsikji thino thjeba ni ya nchi thik'uan ya nch'e kunia ya nch'e kunia ntha tja ke xra xra'uan ja ke kunia ya nchi ch'eba.